अनेक किस्म के खाए ल सुखा के रख सकत हैवे। जेकर ले बहुत दिन तक खा सकत हैवे ऐसन कुछ हैवे। जैसे फल अंजीर खजूर किसमिस आडू सेब केला स्ट्रॉबेरी। सब्जी म गाजर टमाटर प्याज मशरूम पलक लहसुन अन्य म जड़ी बूटी। मसाले नट्स बीज सूरज के किरण म सीखना। ए सबसे पुरान आऊ सस्ता तरीका है।